ஒரு மாதத்திற்கு உங்கள் காரின் எரிபொருள். தொட்டியை எத்தனை முறை நிரப்புவது என்பது. உங்கள் ஓட்டும் பழக்கம் மற்றும் எரிபொருள் தொட்டியின். அளவைப் பொறுத்தது ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள். பொதுவாக ஒரு மாதத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு. முறை நிரப்புவார்கள் உங்கள் இருப்பிடம் எரிபொருள். வகை மற்றும் மைலேஜ் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில். செலவு கணிசமாக மாறுபடும் ஆனால் பொதுவாக. ஒரு நிரப்புதலுக்கு $50 முதல் $100 வரை இருக்கும்.